انا طبعا افضل استكشاف المحيط ,الفضاء ما في شيء كلنا عارفين الفضاء الكواكب وبس ,لكن المحيط في حياه في سفن غرقت في المحيط على مدى التاريخ في اسماك في حياه ثانيه في قاع المحيط تلاقي السفن اللي غرقت على مدى التاريخ من الحروب او كذا بتلاقي اشياء ثمينه جدا في المحيط.